कार लीवो तौ मेरो बचपन को सपना है। काहे के मारे मेरे घराये कोई कार नाहीं है। और कार एक ऐसी चीज है। जेमे हम लोग अपने परिवार भराये का सभाये बैठार सकत है। एक कार में सात से आठ लोग आराम से आयी जात है। और अगर कार की क्षमता बहुत ज्यादा है। तौ बहुत ज्यादा दस लोग आयी जइयाँहे। जौ एक परिवार भराये को आराम से काम चलाये दिए। कार ते हम लोग जित्ती मन होय उत्ती दूर जावाये। और पेट्रोल दराये के जित्ती दूर जाये पाये उत्ती दूर चले सकत है। मेरे घरवालेन ने तौ कही है। कि तुम इंटर में नब्बे प्रतिशत लायी आओ। तौ तुम्हाये एक कार दिलवाये दये। कार में बैठिवे ते ज्यादा कार चलाइवे मा और मजा आत है। कार चलाइवे मा कुल्ल फायदा होत है। जैसे तुम्हाओ दिमाग को सेंस बढ़त है। कि कहा का है। और बाद मा मजबूरी भई तौ कार चलायी के कहूँ जाव सकत हो।